असा तो दुनिया मे घणी तरीका का रंग रेवे। फण जो मेन रंग रेवे नि अर मे जो याद है। वे कुछ अण तरीका से है। <noise> जस्या की लाल, नीलो, हरो, पिलो, नारंगी, गुलाबी, कालो, सफेद, भूरो, बैंगनी सलेटी <noise> आसमानी सुनहरो सिल्वर मैजेन्दा और भी घणा तरीका का नाव रेवे। जस्या की मेहरुन बीज गहरो हरो <noise> लाइट ग्रे आदि।